A lau e'eleuai pagua alogai aga laitsi stoai keagai aga afa three kina one kilo ke pau emai namo ma'atsinina safa afa e'ele paguai agu puo pia afai e'ele stoai amu afai e'ele amu afa e'ele ke pau emai namo aga pau mauni e'changei mauni e'changei aga stoai laitsi afai one kilo gainai afai akaikiai seven kina ma'atsinina safa afa e'changei pau eight kina ma'atsinina gaina afai gome ufainagai aga mauni mue aemai puo amu afai e'ele pau lai pau <hesitation> population number eagau population euki ke stoa moni safa euki moni safa euki puo amu afai safa pau e'changei akaikiai emia akaikiai emia gome lai mauni safa e'changei puo lai emai amu afai safa akaikiai lai population safa euki imoi safa number au o'oae safa number ke pau emai namo inaina generation alogai akoko aga papiau aui mao ke moni safa epiau alogaina gapuo moni gaina aga amui aga pau Echangei paumamo ke ufainagai aga ioina ufainagai au apui papiau apaoi keague puo amu afai feloi. Kapa maoai afai feloi amia pau aga lai amu afai echangei kapa maoai safa echangei stoa alogai amu isa afai epiauniniu table market safa amu afai echangei pau emai inamo lai emai life time alogai aga lai emai life time algogai amu afai echangei agofa'a echangei moku alo echangei pagua alo safa echangei gome moni emai pagua alogai ekoko amu afai safa apiauniniu paumamo gome lai amu ama'afa aoma aga lai amai alao stoa a'afai aga stoa afai safa echangei stoa afai amu gaina afai aga pau laitsi afa seven kina ke ia ocean blue afa eight kina noodles afa one fifty keoma puo lai safa pau emai aguagu echangei <noise> monio safa euki. Gome lai emai aguagu alogai agofa'a alogai aga pau moni pau estart eula puo ami afa epiauniniu paumamo, epiauniniu paumamo ke lagai e'elemai puo amu afai e'ele ina population e'ele ke papiau o au papiau oisomo puo mo au ke lai amamai mo lai amai mo Gapuo amu afai aga e'ele pauma laitsi three kina one kilo aga three kina afa ke eapao e'ele aga two fifty afa two kina afaisa pau namo aga oi pau lai safa fou a kaealao laitsi a'afa aga afa akaikiai pauma afa seven kina one kilo ke pau namo lai ague aga life alogai aga lai agu feloalogaina agofa'a e'changei lai safa lai mino safa akaikiai apapinaugania lai emai mauni e'changei kapa maoai e'changei gome lai mauni ioina agakapa aisama agofa'a age agechangei lopia leaders kainai apakiekie leaders kai safa kaniai apakiekie gome lai emai laomaisai isafa lai achangei lai ufumai apamai e'i laomai ke lai safa emai laomai e'changei puo laisa pau lai emai lai achangei puo lai emai aguagu safa e'changei emai pealaomaisai safa e'changei gome agofa'a pau eapao ke euki ke euki akaikiai emia puo amu safa afai safa e'changei akaikiai pauma emia. Gome ufainagai aga au apaoi kepapea puo isa amu afai e'ele ke kefa'fa keaniani lai pau namo aga amu afa akaikiai pauma gapuo lai Amu afai safa apapiauniniua elao ten kilo rice bag kapa maoai aga moniai mk aguagu epiau aguagu aga isa epiau felo alogaina kai aguagu e'changei gk e ufainagai papiau ke pau ufuna a maga papiaui fou keaufoia samagai aguagu gaina aga ipageai emia kapa maoai emia puo ia a'a aguagu gaina aga fakapa felo gome mekeo alogai aga amu afai ioina inae safa ia amu afai ioina. Gome ia ague puo ia a'a laomaisai apaguaisai fakapafelo.